Oïme opaete pegua, oime menda pegua, yandeara pegua, torta de chocolate, helada, de naranja, de coco, relleno diveva, de manzana, de piña. De almendra jae kuaretare semaenduava